عند جمع الأرقام خمسة واتناش وثمانية نبدأ الأول بجمع الخمسة زائد الأتناش الناتج هو سبعتاش بنضيف عليه ثمانية إلى السبعتاش بتصبح النتيجة النهائية خمسة وعشرين هذا هو التوضيح البسيط لكيفية إجراء عملية جمع لثلاثة أرقام وهذا هو الناتج.